Pues xic uessajaw ningüy puex parangüw anoc mongwoch owix apmambiayiw anoc wacüx para marang cuej müetiw meáwan nipilan aja mamb ambeol pues apmamb xowayey nipilan ambeol wüx nüt quiej pajlüc cuej müetaran apmamb nipilan ambeol apmayac pow apajan trast ndoj lamüjchiwüetiw meowaiw jan ndoj lmás paneajc lambüw niüng ajlüiqiw pajchejiw comida majoayiw niüng ajlüquiw par müet minoj mimonguich ndoj paraestepaneajc pues apotsom lagwüx nüt apmajlüc monjiüng pajiüng mongoch owix quiej apmajiür jangpaniüng newew amb xowayey nipilan quiej pajüichiw anüy minijwacüx cuej patsambüw para minijquit cuej püjchiw nipilan amonamb tiül lagwüx nüt quiej püjchiw tiül tarrang polat jada nopnop nipilan monxey pues püjchiw nangajcyow maganeow püjchiw towani. Nitarrang polat para tiül cuajajmüt ebüjchiw niw pues toquiey mond ajlüc ningüy meáwan ajguiey arangüw ningüy wüx pongüch owix anop ndoj pajiüngüw pangüniw monxey avesejaing iün miloc ambiyey maquiej waquiüj polonop avese ajcüyiw maquiej mintaj avese aloxiw nipilan avese xowayey coja mongochiw wüx ambüw tiül mngoch owix que cuantos cuej arangüw cuantos cuej atánwew pasar cuantos cuej niw doj apayiw aw nüt müj niwew gan marangüw cuejniw necuüy omalüw monxey angüniw pues ndoj lapamey mbix nüt avese ijtiür acuey omeajts aveces lamindüt teavese cuey omal avese cuantos cuej niw por agamb wüx buique cuantos cuej aaganeow aveces lamüjchiw más nangajyow maaganeow iün miloc mapey niüng ajlüc aleam mintaj leaam micual awíxqian cuej ocuej mintaj aveseneotsarajc owix avesess telamayacüw ticcars tiül manchiüc pues toquiey arangüw meáwan ajguiey por mambüw ajawüw por ambüw mambüw niüng mongoch owix.